Ghalbaan'anga ishin ishinan'nekini nadif talowosin damenen agara, nadifila ishinan gena. Sahaingon timamangin, hayaingon nadifkir yani ishag ay kogorog ishnamen. Wala <hesitation> amanin wasakhangimun, wala kabarin wasakhangimun, sahaingon timamaini ashrig ishonamie.